Izy io miankina amin'ny karazan'ilay legioma <hesitation> izany hoe raha ohatra ka ovy <hesitation> mety eo amin'ny herinandro eo ah azo tehirizina foana ny ovy ,fa raha anana na karoty na kokombra na laiso ah de eo eo amin'ny roa na telo andro eo de tsy azo tehirizina intsony ah izy ireny.